Tuk chamache tuk cha makchinigei, eng kenyisiek taman amache atech koot nekararan amache amache alchigei kari paas ko kariini amache saipen tukukchu. Aya amee saipen akot maaik ap ngokaik kora amache kora atinye tuukchuk asa, konakei chegoo aipen kopaa society. Akamacha eng kenyisie choto taman apwati ale kokaa kokaetu, amache karit sukomutenaa lakok chuu. Ngomii wui olamache ipakaat tilianutik chuu ap komuto paas kokeny, kotareta karinii amuu amuu amuu iwisiswoo poisyosiek choyoe ak kora ko kari ni... Koeng kenyisie chotok kora, amache amakchinigei torokta sapate mbaret. Amuu toroktet ko nyamnyumi poisyosyek, torektet amache aal kora akalchi turelait saipen kwenit. Akaipee musikosiek tugul chepo chepo poisyosiek chuu chooe eng petusiek taman. Ara choto anyun tukcho makchinikei en eng eng kenyisie choo taman amuu kenyisie choo taman, komang'ering. Ara paas kochoto amu akere akot ingunoo kenyisiek chuuk ko kako kaositu kipik che tareto ngunoo ko mochokoronik che icheket che cheimutoto. Araa asae mungu anyun eng kenyisie choo tamani kokasich kokasich tukuchoo kamwa. Kokanyoru tukuucho kamwa tukul.